Ny voatabia amin'ny boaty raha ohatra ka mbola tsy nisokatra dia azo tahirizina ela. Fa raha ohatra kosa efa nosokafana ilay boaty dia eo amin'ny telo ka hatramin'ny dimy andro eo ihany no azo ampiasaina amin'ny sakafo.